المواضيع الي احكي عنا دائماً هي مواضيع المساعدة ، احب أسعى واساعد الناس اللي يحتاجوني ، ودائماً احكي عن المساعدة قدام زملائي واصدقائي حتى احاول ازغع بيهم حب المساعدة ، لأن دائماً اقول الناس للناس ، واذا تساعد اليوم اي انسان غدا الله يبعثلك انسان يساعدك اذا كنت بموقف تحتاج بينو للمساعدة.